Wendei kakorya wefulia kwaika hoo mringa kwende sabuni kuliya mswakwi ikaho. kwanze ikafungusa foo kamwa kundikeroko ukavireka kwa mdaa. kama hutaki kundikereka kwavansai fulia hatuhatu. kwandei bevilingilia temringa. ukaeka mringa wewa wa mara limu au mara ya kaili na ya katatu kwafua kwaeka kwanz tharoli la kwanza kaekia la kaili na la katatu ukadua ukaenda wefua shinda kwavieka mataka mbeni ukaanika